Hena mfiri wako weghirwa nchifurahi kaa na vana vakwa na wachukuu. Huikae funywe kachai, kakijo kachembweho vandu vaimbe hepi bethiday, hari mchele woliwa mnu.